gott kvöld hvaða áhrif hefur það á venjulega fjölskyldu þegar

er sakaður um kynferðisbrot þessi eldfima spurning er undir í mannasiðum sjónvarpsmynd í tveimur hlutum sem sýnd verður hér á Rúv páskadag og annan í páskum þó efnið kallist beint á við metoo byltinguna á myndin sér mun lengri aðdraganda eins og Bergsteinn komst að þegar hann heimsótti tökustað

geturðu lýst atburðarásinni eftir að þið komuð inn í herbergið

að hitta hann aftur mannasiðir er samstarfsverkefni RÚV og framleiðslufyrirtækisins Glassriver María reyndal leikstýrir og skrifar handrit myndarinnar hún er um strák sem er í menntaskóla

er ásakaður um alvarlegan glæp í þessu húsi býr fjölskylda hans og við fylgjumst

er núna í hámarki en

mér hefur þótt þurfa að taka á í mjög langan tíma ég byrjaði að skrifa leikrit um þetta efni

verður svarthvít því við viljum alltaf skilja hana og reyna að setja hana í afmörkuð box sem við ráðum við

vandamálið við þessi málefni

að þau eru gríðarlega flókin

erfið samfélagið eins og hefur komið fram undanfarið stendur frammi fyrir því að ráða

ekki alveg við þetta við erum að reyna að finna út úr þessu saman sem samfélag

konan sem ég hef sofið hjá

María leikstýrði þeim líka í Sóley Rós sem var valið leikrit ársins á grímunni í fyrra með fólki sem maður treystir við

böndin á milli okkar blómstrað vonandi enn betur með því að beina athyglinni að þessari stelpu er bara verið að gera lítið úr raunverulegum fórnarlömbum í framhaldi þáttanna verður sérstakur umræðuþáttur á vef

samfélagsmiðlum þar sem yngri leikarar myndarinnar ræða efni hennar en yfir í allt annað nefnist nýtt dansverk eftir Katrínu Gunnarsdóttur sem frumsýnt verður í Tjarnarbíói í kvöld vera æfingu í að hlusta og hægja á tímanum við litum við á æfingu í gær

dansverk þar sem þrjár konur flétta saman hreyfingar í að reyna kannski að verða ein og ég var mjög innblásin af líkamlegri vinnu kvenna hvernig við vinnum líkamlega með höndunum

þegar þær þrífa eða vinna með efni prjóna sauma út allar þessa svona já þessi líkamlega vinna sem kannski er svolítið svona innblásturinn fyrir kannski

ég myndi segja að dansinn sé bara

bara mjög tengdur röddinni og hefur alltaf verið vegna að röddin er ofboðslega svona líkamleg fyrirbæri og við náttúrulega syngjum með líkamanum og og fólk finnur það eins og fólk sem tekur þátt í kór og syngur saman í kór það eru til rannsóknir um það að hjartslátturinn til dæmis getur

þetta er mjög svona líkamlegur hlutur þannig að ég held að það sé kannski bara svolítið eðlilegur eðlilegur áhugi að vinna eitthvað áfram með röddina þá og hreyfingu saman síðasta verkið þitt vakti mikla athygli Shades of History það var kannski svolítið myndræn mjög sjónræn sýning sem byggði á flæði er þessi skyld þeirri sýningu já ég myndi alveg segja að þessar hugmyndir séu eitthvað

kannski að vinna aðeins áfram með og mér fannst líka gaman að vinna

svona einfaldan en sterkan sjónrænan ramma í þessari sýningu eins og þeirri sem ég vann fyrir tveimur árum og og núna til dæmis dansa dansararnir á svona fleti teppi mjúku teppi sem svona undirstrikar mýkt þennan kvenleika þú heyrir hreyfingarnar í teppinu býr til svolítið svona já mjög svona fallegan sterkan sjónrænan ramma fyrir hreyfingarnar ég er líka aftur að vinna með Evu Signýju

ég held að maður svona taki alltaf hugmyndirnar sem maður var með í í fyrri verkum og svona vinni þær áfram fyrir hverja er þessi sýning ég myndi segja að þetta væri sýning fyrir fólk

sem vill koma að sjá fallegan dans vill koma og hægja aðeins á tímanum og fá svolítið svona hlýtt í hjartað ég myndi segja að þessi sýning snúist líka svolítið um kannski að þetta er ekki spurning um hver öskrar hátt heldur hver

þannig að ég myndi segja að þetta væri góð æfing í að hlusta hlusta á hvort annað